Yoo na kai xaa ña'a vali ya <noise> taxii saborr taku ña'a ya xixintu, a ko taku ya kachio taxia yasia ya yoo kua xixintu tax na takani xia'a taku ya kachintu yaa minu stila, ta ya yoo kuya xii ntiayu sintiki a ko kuaa tukua ya keta loo xá'a sintiki xia ra ta ntaya nuu xiantia, ta ika kuaa tuku sumii minu sitila a koo iin yoo tuku yia ntiayu kiini tuku, ta kuvi kiivi tuku minu stila xii ya ntiayu kiini, yaka kua xixi yantu ya minu stila. Ta ya yi yoo tuku kuu minu ntiuxi tuku, a minu ntiuyi ta ya yoo keta'a x- xii ntiuxi xii ntiayu ta nta xia tami ntiayu, minu ntiuxi ta suu yaku minu ntiuxi kivi tukua xii ya ku nte'e tuku Ike nte'e ka tuku ntikona ya kasa kasuna ya, nuu xiyo kasun ntuchikuali ya kua'a vua ta takasua nuju xiyo, ta ika ntua yuchi, ta ikan n- nania nte'e ra yoo kivi tuku su minu ntiuxi, a koo xixi tukuntu su tia'a ntuva tuku kachintu ta keta ntifi tuku xii tia'a ta ika kua tuku minu ntiuxi tuku. A ko ya yoo tuku inka ya, ya kachi tuku minuu tiutia minú'ka kachi tukuntu ta ya yoo kivi tuku su minu ntiuxi tuku ta xiyo nujuni, ta taxia vaa nujuni'ka ra ntiko tukunaa ta ika kuaa loo tia'a, kuaa ya su minu ntiuxi xia kuya tiuxia yo'o, yaja kivi ya kuu minu ntiuxi, ta yoo yo tuku in- yaa <noise> minu ntúchi tuku, minu ntúchi yoo tuku ra tikonaa yuxaa ta keta xii ntuchi ntuu ta ika kuaa minu ntúchi ta ntaxiaa tamia. Yoo yo tuku inka iku tuna ntojo tuku, iku t- tuna ntojo kuaa tuku xii yan, vaa kivia xii ntiayu ntiuxi, ta va- n va kk tavi tukuna nuju mi iku kosona ntifi ta yataa nuu xiyo xii iku tuna ntojo ta suvi tukua ek iku tuna ntojo kivi tuku xii xi'í vaya, ta keje xi'í vaya'ka tuku ra kasukaa naya tiutia chiyo tuku iin kisi loon, chiyo tuku nujuni ta ika kuaa tiutia ta nu xa nikua tiutia'ka ika kua'a ya tuna ntojo xi'í vaya, ta iyo tuku inka xi'í siti tuku su saa ni chiyo tuku in nujuni tuku iin kisi loo, ta ntiko tukuna'a ta saa ya nu xiva yoo listo tukua ika tuku viki tuku su tana ntojo tuku, ta ika yaa yoo tuku inka xi'í, xi'í na'a ka tuku. Xi'í naa'aka su ra suu kuaa tuku tiutia takuva chiyo tuku nujuni iin kisi loo, ta kuaa tuku tiutia su kua'a tuku su tuna ntojo tuku ika tikania xiko xiasi tami xiaa ya su tiutia ya xi'í na'a, ta su iyu- iku nuna ntojo tuku viki tuku xiin ntaku, ntaku tuku ra yek kavanaa su tu- tuna ntojo ra sntuvaa va'ana, ntuva vaaya ta ika ya taxia ya xiasi tuku ya ntaku tuku, ya kixa iku tuna ntojo. Ta yoo tuku su mi iku nuna ntojo tuku su ntu ntu tukua ya inka tuku xi'í ya kachintu kuu xi'í yiá'a taku, ika iyo tukua ka su ni tiutia chika tukuna xi'í yiá'a ta ika kuaa tuku iku tuna ntojo ta tukoo xiasi tuku xi'í yiá'a tuku ta yo'o vaxi siva iki tuku, siva iki tuku ya tavinari nuju xiyo ra chikana iixi satari'ka xiaxi tukuna. A koo su mi siva iki tuku kuvi ntikona siva iki, ta ya ta si i unk kuaa tukuri ta kuva ntiayu suva tuku koo tukuri ika xixi tukuna siva ikin, a koo siva iki yoo tuku inka nuu kixa tukuna xiiri'ka tuku suuri ntiko tukuna, ta yuxari ta chikana loo iixi ra ta sukaa tukuna yuxa tukuri yaxi tukuna, nina mi yuxa siva ya kuu siva ti iki tuku. Ta yoo vaxi tuku ink iin yuva yi'á tuku, yuva yi'á tuku ra su keje tukua xii ntuchi, ta ntikonaa ntuchi tuku su sukasuna nuu xiyo ra ntikona'a ta xia ntua yuchi ra ika loo kivi ra chiyo tukua, ta ika xa yoo yuva yi'á kivi tuku xia'ka, ta tukuxi sii sabor taka nia, ta yuva yi'á tuku kuvia kuaá tuku tia'a yuva yi'á ra keta tu tia'a sata ra ta ika kuxi tukuna. Ta yuva yi'á tuku, kuvi tuku yataa nuju xiyo ta kuntoso iixi sataa, ta tavi yokonaa nuju xiyo ta ika yaa nta tukua nuu xita xixina ya yuva yi'á. Ta ya kuu ya yia'a xatu tuku, yi- yia'a itun kaa tukuntu xia ya yoo ku yia'a itu, ta ya yoo ta kuvi kuxi tikuu tukuoa, ya uk uk yoo yo xixi yatu ra ta xa kuva iin kua kiina, yoo tukua yo loo xixi tuku ra ta yaka kua loo, loo yia'a kina xixintu, ta yaka kuaa nu kiina unia nu komia kana ii ko'o tia'antu su kuvi kuxi tikuoa chi yia'a xatu vua, yaka kuu chiñu kixa yoo ra ika kua kivia xii tinana, tinana kua'a a ko kivia xii tinana sojo, ta yo kua'a ya tia'a kujun, ya yoo ku chiñu kixa a ko kivi tukua xii ntiayu ntiuxi, ta saa ni ya ntiavi kua kina u'un yia'a a nta iñu yia'a kiyo ya kua'a ntiayu ntiuxi. Ta yaka kuya chi kuvi kuxi ntikuyoa, a saa tuku ntiayu sintiki tuku kiina nta ii komi, u'un, iñu'a su ya ntiavi vua kiina, kua'a ntayu sintiki tuku a ko kuaa tuku ya <noise> ntiayu kiini tuku su saa ni looa kina chi ya xiatua ta kuva ya loo xixintu uvi, uni'a su takuva loo na ku xiatu yu'uo kuva saa xixina ya kuu yia'a itun, ta xii ya yio kuaa xiyo kuvi kuxi tukuo mi yia'a tuku, a ko su mia'ka ra iin va yia'a kii tukuo kunua nuu xiyo ta kasua, taka kuachia nuju xita ka ku'u loo tikuii, ta ku'u loo iixi ra nta tuvio xita ra kuxiva tuku'o, a ko mismo mi yia'a tuku su mi yi'a ntuku'ka yia'a itu, ta kuvi kasu tukua nuju xiyo, ta a ni chiyo yuva tuku, taku yuva a kuachia nuu yuva tuku. A koo kasua nuju xiyo tuku ra ta kuvi kaxi ntoso tukuoa nta ka inka ña'a xixiyo, ta koa nuu mesao xia ika ntua ra kaxi tukuoa, kasua ya kuu yia'a, yia'a itu yia'a ntuku <noise> ta ya yoo ka tuku, inka tuku xiyo kuvi kuxi tukuoa ya ta kuu mia'ka tuku, kuvi kasun vaa tukua kasu. kasua ta kuachi kuli tukua ta ika koo xia chiachi vali tukua ra kuntoso tukua nuu ña'a, ntaka ña'a kuni tukuo yaka kixa tukua kaa. Ta ya kuu yia'a yaa yia'a uk ancho kaa toko na xia ta yaka tuku <noise> yaka kua ya kasukuana ntiayu tie mole ntiko tukuna chi ntakayu tukua'ka ta su- suvia niya ya uuva, uuva xixi tukua ta suvia loo tuku kua yia vixi chi nta ta'a ña'a xii tukua cha kuaa nuju sabor tu kuvi taxia'ka su ya tasaka kua chi uuvaya, ta suvi tukua vixia, ta suu tukua xiasia kejea xii ntiayu xi ntiu kejea xii mole ntiuxi. A ko ntaa kuvi koo tukua mole sintiki, a ko kuvi kuu tukua mole ti yia kolo tuku chi, kolo ra ti naanu kuri'ka ta xa siin inka in yia yasi nii tukuri'ka ta nu kuaa ka mi yia'aka ra ka tu xiasi vaa ka ntiayu ti kolo tuku, yaka ku chiñu kixa'ka tuku yia yia'a ancho, ta pulla tuku kachi tukuo xii yia'a, yia'a, yia'a tie'e nani tukua uvi kuu kijiya, ta yaka tuku <noise> yakava tuku ra kejea xii ntiayu chi xatu tukua'ka kuva uun xiatua, su xiasia ta keja xii ntiayu sintiki a keja xii ntiayu ntiuxi'va tuku a koo kejea xii ntiayu kiiniva tuku, a nta inka kuñu keje tukua su vaa yaka chi yia xatua ra ya yiasi ku tukua'ka su ya kixana xia ya yasi tukua ra kuvi koo tikua ya tani ntii ntiki tixia kasu miaa nuju xiyo ra, kasu tuku ntikia nuju xiyo ika kuu ya tu yiasia chi ta na koa saa. Koso nii tukua nuju xiyo, ta yasi kana ntiayu ta nu kasu mi ntiki tixia ka kua taxia xiko tami ña'a, yaka ku chiñu kixia pulla, <noise> yaka ku chiñu kixa pulla, ta yaka kua yaa yia yoo tuku inka ya guajillo tuku, guajillo kuaya ya su mole ntiuxi, kuaya mole sintiki yoo ii sana tuku, a ko kuaya mole kiini tuku su kuva saa koo tua'ka ss ta kasua nuju xiyo tanii ntii tiki tixia, ntuvivi kasua ta saa ntikona nuu yoso, a koo yoo tuna ntikoa xii ya ku licuadora tuku, su licuadora ra loo yiasi kana ya kuu mole tukua a koo iin tiayu tukua na kachio ta loo yiasi kanaa, ta nuu yoso kuya kua'ka yasia, chi takun su kuaa mole ra yasi kana mole'a yaka kua kixia guajillo. Ta yoo yo tuku yia'a kuiji tuku, yia'a kuiji tuku ra ta yata tukua. <noise> nuju xiyo kivia xii tinana sojo sa taxii tia'a, ta ntuvi xixia a ko su mii yia'a kuiji tuku ta vaa tuku koo i'iya, ntiko tukuna tia'aya xii mia kaa ta saa ni tami xixitua saava, a koo yia'a kuiji tuku kaa kuachi tukua, ta ku kivia xii tinanava tuku a koo kuachia tinana cilantro ra saa un kuxioa su yasi tua saava tikitaa ña'a xia, a ta suu ni yia'a kuiji tuku ra kuvi ntata kuali, ntata kuali tukua ra keja xii taku ntifiva ta saa ni yasi kana tukua saava, a ko yia'a kuiji tuku yata nuju xiyo ra a xa vaa tukua ra, ta chikayo iixi nujua tant kuxio ntuvi kuxi tukuo saava, yaka kua yio xia kuu yia'a kuiji.